Ewoodi kare hotollo, e woodi kare rooba, e woodi kare sañaaɗe e uuluuji, e woodi syntetik, e woodi kawtindiraaɗum, e woodi natural faybas, e woodi kare e lare, lare barooɗe.